bank gena gunyihi mansia soka pipi gunyihi mansia bau pipi, mansia kredit pipi, sedaba mansia senyota pipi anggena bato yang ngom waro gena.